Me travai al e ël pensiunà, l'ai pa gnün travai e tüti i travai dë sto mund e cuindi dazu tüt lon ch'a i capita, s'a ie da fe cuaicoza ën famìa da 'na part o da l'auta vist che sun ën tre valade, cuaicoza a ie sempre da fe, ën cust mument ad ezempi sun ën camin chi fazu ün'intervista